Ùye, ùye nìna kayi ùye èé do náa nò níìna, úni ígbɔ úni jèégɔme iku lɔ ú nà zá nànà ùɖà atu fo, atu oto èsèse, anànà ùɖà ɖɛ́ŋúúú ígbɔ úni nòà wulé ɖɛ́ɛ́ fèci, ú nà áŋka ogo nìà nɔ̀lɔ ígbɔké bo nò ìjìjà. Ú nà zó gonìà elí ɖɛ́ŋúúú ígbɔ úni gonìà wuléè ètè ú nàá wulì ina gàké níìku màawu ù nyì anikɛ́ ígàmɔ̀ úni ɖi ú nèé ni ha bùwá úni náka ká nì bùwá ani. Ánùnù, èvèdènu, <hesitation> bégùòlò, iku màawu búáá ú ne ni ha. Úni sú ù ɖi ítí màaké úni ká na fi eni ha ábua ɖí ùye nìna. Ùye nìna ù ne fià ni ha ábua <hesitation> màa ɔmi fíà ígbɔké ùye nabani nìnì níìna ɖíàlɔ <hesitation> ùye nìna lɔ kayi à nyegùà, ú nàá jesì ni ùú gbi lɔ̀ku sú. ú nàá mu jèsì ní àkpázà nyàa lɔ blù blɛ̀ɛ íɖìnè ɖìigbo, ù nyaàlɔ blù íɖìnè úwanì tè ú nàá jesì ni ù tro nì ùú gbi gàké kɔ ùwa le èé mi nélèe kɔàà, ú tè gbìì, ú nà zé lìlì. Ìgbɔ ùni ɖèè lìlì ùna fía ni eyi nì gàmɔ màa éyi fi ìí ɖa ètè ú nà tí wa ètè ù nà zé zìlí níì na nyoá. Ù nàá zì lì ina nyoà ɖɛɛ ígbɔ ùni mù ni éèzìlì ina nyoà ya ùú mu ni ùwà make éyi nìtì na ù ci néèle ù nàá zì mì ɖó akple kè tè ù nà zà tè ù nà wa tu nùwa lɔ. Iti maké ùwà lɔ ha kɔà tè ù nà tù ùwà lɔ zàa nyu. Ùni ɖi iɖinè màwu ka.